Loloda manyawa biasa ja jo temo nako cuaca ma romanga manege kore sara, kore mie, dina oko, de dina isa.